Waa <noise> comme supame, jaxato, batase, karoot nii ay soble yi comme ñaata ña- kañ nga ko mun a denca ba du yàqu. Man su nekkee si man danga koy ub palaas boo xam ne dafa sedda nga teg ko foofu, palaas bu sedda soo ko tegee foofu comme ñoom su amee palaas bu sedda daal du yàqu, waaw palaas boo xam ne dafa tànga comme daf dee teel a yàqu, waaye soo ko dencee palaas bu sedda daf dee mën a def five four days five days du yàqu. Soble moom soble bu amee suuf tuuti nga teg ko palaas bu sedd ba mu mun a dem moom su ko su ko defee palaas bu sedd mun na dem foofu. Waa ay supame, jaxato yooyu noonu su amee palaas bu sedd foofu day sedda four days to five days on the last à part loolu dafay yàqu. <noise>